أفضل الإختفاء اكتر من الطيران بكتير، لإنه اش- إيش بسوي بالطيران؟ وأنا متخفي بشوف حجيجة الناس، وبسوي اللي بيه من غير ما أحد يشوفني، أما الطيران اش -إشليبه ما أبغاه، التخفي يساعد في الحياة وإنت وسط الناس.